To muna buja yan yan bu puni ko ga mun ca lbari yandi kwashiyi tan ci ʒhimiya ghi kuʒi Di layanni e, tabba khin fiwi ci ca fi ci faka yan dinnan bu hyi ƙƙyi mun hyi ɗiva mun bu ndaka ghama kantoman ni Sir, bu kujali ti Sir <noise> Dinnan bu Isa Yuguda ta Gamnan ɗi taghu ti Bauchi, Zaki ta ɗan majalisai a ci nginani, ma khiyi tigha, Sir ya Umma ararona ma kowaya layasi a puciti kwai tighan mun hyi mun hyi mun hyi mun ko kuwa <hesitation> ghi fi ca varau khin ghi fi ca didau, ghikhin ghitsuwari ta varau ghikhin ghi tsuwari ta ta piyau. Ghi ma bimu sai jarhyin a Vulita ma ɗi maɗi maɗi sai hyi ɗi va hyi munu, hyi ɗa yan Va mi ga ghi nahyiya sai ghi ɗi va a a bayan sapa Ghinshina, Ghani ghinshi gha ɗi va hyi mun babu ghani Ghinshin gha ɗi Va hyi munu ghi ghisha ƙhinni raa raa Ghi Vula layen kam hyi ɗayan to we ba ghi nahyi muna ci ci maya sai ghi <noise> ƙiƙƙi ngin davani sai ghi caya to mun muna tawa Ci ni cafa yu har nun har suwa gha ƙilthili sai muna kuʒa Layan Vulta, mai ngilma ti Ghinshina, ghi kwa yan Umma kaya ghi Vulahannu ghi miyahanu muna khin Layina ghani dai khin Layina ghani Ghinshin gha ɗi Va ghi naka ummau a ndaka ummau.